Nénâ laãçhanà guiohà láhå jønè neinâ jáhã lùã søã søã guénâ iâ lùã iâ nainã dehâ lahê lùã iâ jouà laã lùã iâ jouà lùã nionå jeê mánhã ninâ guiohà iã nenã joã lùã zianã liónã enâ jáhã søã søã lùã søã tónhã iâ jouà iã lùã juahà tiónâ tsøã jaínhå naunã dehâ guiaâ guiaâ nionå jehê mánhã lùã iâ jouà laã iâ laà jonã lùã tionhâ láhå jønè nienâ jáhã lahê lùã guiohà láhå jønè jáhã meinhâ søã lùã ranhå dehâ láhå jønè neinâ tanå çuáhà dehâ tanå jmoúnã loà láhå jønè neinâ jáhã nénâ tuã juéâ maønã ñanã láhå ninâ aiå jáhã ñanã tionhâ nonê jáhã søã lùã jáhãàjnáhà søã iã tonhâ nonê guéâ nonê lahê lùã guiohà saã jauà dehâ guiahå guiahå taíà juáhã jnanhà juøå jauà jmainå ñanã guiahå çíã nionê ñanã guiahå tohå nonê ñanã zainã nonê ñanã maønã nonê ñanã ðuínã naunã nenã çíã nenã láhå jønè neinâ jáhã zianã taã tiánã jáhã iâ jouà laã ñanã juhà nenã lahê lùã guiohà jáhã juánhå jnanà nenã søã jmaønã maønã nénâ dehâ éhã jmonå jáhã nénâ nénå taã jáhã nénâ lùã ðohå lùã Çounã léhå ðùnâ léhå çounã hora paâ nénâ jánhå taã ziaã lùã einã jmaønâ lùã søã ønå dehâ suâ iã laã jmonå søã lùnã jmaønã nénâ çonå tsouã tionhâ iâ jouà laã menèiã jmonå tsøã iã laùhå dehâ guiaâ çounhå tsøã láhå jønè çaâ auà joê tsouã søã lùã iã tonhâ joê tsouã mønâ tøhê çaã jaøè dehâ reã sonå tsøã iâ lùã iâ ñinê guiaâ laå jonã lùã guiohà maønã dehâ manã tahà chíâ maùnã mønã ninês manã tahà reã lùã niónhås guúnhã taã tiánã lùã choúhã choúhã maùnã mønâ ninês çiónhå iã jéãs dehâ ninâ guiohà iã nenã jonã nénå lùã chóâ láhå tùhå guéâ lùã tionhâ çaâ auà johê tsouã dehâ guiaâ taã reã siâ nønå søã nínã oå láhã lùã jeinhâ tionhâ jáhã dehâ oå jáhã søã lùã iâ tonhâ guiohà monè dehâ iå jonã mønâ lùâ jonã jiúâ tsøã nénå guiaâ laã jonã lùã iâ jouà laã tùhå joà guiohà juáhã jnanhà guiohà çaâ auà dehâ zianã çaâ auà lùã nionå ià tionhâ raâ nùnâ çóhã jouà ñánhå zianã çauâ auà jánhå taã ià nionå nonê çounã léhå iã tonhâ paâ guiohà jeinhâ tiã choè joã baâ iã tonhâs lùã guiohà láhå jønè jáhã søã taã zianè jouà pahâ jonã iã nenã jonã lùã jmonå maønã iã lùã iâ çonå láhå jønè tsouâ lùã søã manã çuunè çaâ auà joâå nénå iã lùã çauhå tsøã lùã çounhå tsøã jáhã eínã dehâ çonhå tsøã çaâ auà joê tsouã ñanã laå jonã lùã duiohà juhà nonê nénå juhà lùã ðùnâ tsøã jmánhå láhå iã nainã dehâ ñanã ziaã mønâ tøhê lùã ðùnâ tsøã iâ lùã iâ manã jánhã iâ lùã iâ jouà nenã nonê guiaâ Jáhã eínã dehâ lùã tionhâ nainhå touå guéâ bahâ eínã guiohà dehâ lùã lùã guéâ bahâ lùã iâ lùã tóå dehâ lùã guéâ bahâ lùã iâ jonà çuùnâ tsøã ñanã iâ jonà tsáhã tsøã iâ jonà søã teinhê guiohà nonê suâ mønâ tøhê søã ønå tsøã iâ jonà nénå lùã nounhå tsøã lùã iã çuhå dehâ iã jonã nénå iã jonã søã ønå søã ðønã tsøã lùã iâ nainã ñanã oå ðùnâ tsøã lùã noúnhå tsøã iã çúhå dehâ ziaã mønâ tøhê jeinhå tsøã tsouã nénå lùã iã jonã zoúnhã tsouã guiohà tsøã zoúnhã guiahâ çauhå tsouã guiohà jáhã nonê laã nenã lùã tùhå joà guiohà juhà nenã ñanã liónã neinâ maùnã iã ziaã lùã çuhå tsouã nionê juáhãs lùã lùã iã çuhå jáhã meinhã nionê mønâ tøhê manã nenã mønâ tøhê manã søã líã dehâ eå laã nenã lùã guiohà áhå jønê neinâ jáhã nénâ ñanã janê laã jonã nionê guiohà jáhã søã juáhã jnanhà çíã nionê nénå çíã nénâ tahà tionhâ jáhã lùã iâ naunã dihâ guiaâ suâ jáhã nénâ manã tahà zønã tsøã ñanã çiánâ tsùã tsøã nionê jáhã nénâ lùã janê jáhã çounhå paâ tsouã nénâ nonê lùã jomnã tsouã liónã neinâ láhã lùã manè guiohà jáhã nénâ çuhå tsouã ùã zainã tsouã jmonå maùnhà dehâ ñanã zianã tsouã jmonå lùã zainê ñanã zianã tsouã çuhå guiánhã jonhå nonê guiohà láhå jønè neinâ jáhã tùhã tsouã guiohà jáhã nénâ søã jmaønã çíã nénâ çounã çuhå láhã lùã iâ çúhå paâ tsouã guiohà jáhã nénâ jáhã nénâ nénå manã tahà guã jmaønhå nionê iã laã lùã çounã iã laùhå Iã jmonå jáhã nénâ iâ çonå láhå jønè tsouã nénâ søã jmonå minhà taâ iã çuhå tùhå joà guiohà iã naunà guiaâ laê lùã jmaønâ mánhå juøê minhà laã dehâ çuhå tsouã ziaã çuuã láã guiohà tsouã oå søã rohå çuuã dehâ iã jonã nénå tsouã nénâ nénå søã eínã tsøã jeê guiohà tøhê jmonå jáhã nénâ laùhå iâ çonås jáhã nénâ nénå zianãs jáhã nénâ lùã chánhã tíhå ouã lùã søã çuhå jeê guiohà tsouã zianã jáhã nénâ chánhã lùã iå jmaønå nonê ñanã zianã jáhã nùnâ chánhã tùhå aå loúã çounã reã manã zøå noinê ñanã zianã jáhã nénâ chánhã lùã iâ gueå nonê ñanã zianã jáhã nénâ chánhå tùhå aå jniánâ nonê jánhå taã ziaã çounã hora lùã guã tíã lùã einã hora løã chanà tsøã lùã sùhå jmónã tsøã lùã iã laùhå lùã çonå iâ naunà guiohà tsouã lùã søã raâ tonhå çuuã dehâ iã jon nénå jáhã nénâ bahâ jmonå manè guionè tsùã láhå jøè mønâ guùã iã jmonå tsouã lùã mønã choê guiohà tsouã dehâ çuhå tsøã lùã taâ iã mánhå jmónã tsouã iã mánhå çùnã taâ guahå guiohà tsouã tøhê çaã louã taâ iã jmonå tsouã lahê lùã juánhã nenã mønâ tøhê manã manã ziaã çuuã láã dehâ çounã nenhà mønâ çúhå tsouã einã guiohà ðanã nénã iã lùã mánhå guionè tsùã ðanã çiónhå tsouã johâå søã tionhâ jnaínhã guiohà dehâ jáhã nénâ bahâ uã zianã iã nein jiánã lùã çounå tsøã uâ tsoå oå çuhå tsøã lùã manã guionè tsùã çuhå tsøã iã lùã mønâ tøhê aã louã guiohà tsouã dehâ ziaã mønâ tøê tùh Tiónå tønå tsouã søã lùnã guiohà çaâ minhà çuhå mønâ tøhê çaã ninâ juáhã çáå zianã tsùã tsøã iã chaè tsøã ià láhã jonã lùã õâs cháâ ià nénå iã tsóâ tsouã lùã søã guióãdehâ jáâ tsouã jmonå søã tounhâ søã çánã jonã lùã guiaâ juáhã lùã manã tahà jmonhå chiê jáhã juáhãs tsøã lùã manã tahà jmonhå chiê jáhã juáhãs laihà tsøã mønâ tøhê lùã manã ionå mønã ñinâ dehâ ñanã jmonhå chiê anâ zainhå tsouã baâ jonã lùã mønâ tøhê júahã tsøã çáå çáhå tsùâ mønã ñinâ lùã jeinhâ tionhâ jonã dehâ iã raâ toúhà søã ñanã zianã jáhã nénâ nionê juáhã laê lùã guiohà çíã nénâ dehâ manã thaà guã jmonhå chiês manã laihà tsøã láhå jiáâ jiánâ tsouã manã tsouã nonê nin tsoå iã ðùnà jeê jonã nionê juáhãs iâ jonã taã jáhã nénâ chóà lùã nénå mønâ tøhê çaã lùâ raã nenã iã jonã bahâ chóâ jáhã nénâ çounã taã jianã lùã i naunà guiohà tsouã guaâ láhå tùhå iâ ðùnà tsouã guaâ laã tùhå zainhå tsouã jeê jonã mønã tøhê roè chíã tùhå siáhã juáhãs mønâ tøhê taã taã jnónhã chíã lùã iã aiå iâ nainã lùã guihå jáhã nénâ dehâ tsoå mønâ tøhê çáå jnónhã chíã guihå jáhã nénâ nénå iã jonã nénå líã laihà tsøã lùã iã zainhå tsouã jeê jonã jñhå taã døã çúhå iâ joà dehâ iã jonã manã jmaønhå jáhã nénâ guiohà lùã liónã bahâ tsøã guiohà lùã mønâ joà baâ joúã tsouã guiohà jáhã nénâ mønâ tøhê mønâ aiå chíã tùhå siáhã baâ <hesitation> juáhã tsouã guiaâ çáhã jonã jonã jánhå taã jánhå taã póhã guihå tsøã láhå jøè láhã lùã iã iã líã laihà tsøã iã jiánâ tsouã líã dehâ mønâ mønâ tøhê tøhê aiå chíã tùhå siáhã tùhã siáh søã søã <hesitation> jmánâ chíã juáhã mønâ joà baâ jónã jáhã nénâ Ñanã ziaã mønâ tøhê lùã nionê guaâ láhå tùhå guióâ tsouã iâ lùã jenhâ jenhâ jnánhà gunã leínã çuhå jáhã nénâ iâ lùã iâ naunâ guiohà tsøã søã tùhå siáhã tsóâ nionê çuhå nonê jmonå nionê mønâ tøhê jáhå taã chóà tsøã iâ zeinhå tsouã eínã iã jonã luâ eínã jmaønâ guiohà baâ tsouã lùã søã jianã tsøã luâ çánã mønâ guùã baâ tsouã chóâ lùã mønâ tøhê leínã tsouã cháâ ià iâ naunà guiohà çánhã jonã líã reã tsøã jmaønâ taâ iã manã jmónã guiohà mønâ guùã mánhå çánâs dehâ iã jonã nénå jáhã nénâ nénå laãmanã nounhå jonã baâ jáhã nénâ tsùã einã juøå líã tsoè s nonê lùã iã søã lùã mánhå chaàs jeê jonã guiohà tsouã mønâ tøhê çaã lùâ laã nenã nonê iã jonã laã nenã jonã lùã iã jmonå jmonå jáhã søã tùhã tsouã çíã nénâ guiaâ suâ janê laã jonã lùã nionê guionã taã tiánã bahâ tsùã tsouã çuhå tsøã lùã jmaùnhà guiohà jáhå nénâ mønâ tøhê çaã janhå nonê ñanã zianã zianã tsouã lùã naønå guiohà nonê iã jonã tùnhã çounã çuáå minhà guiohà nonê mønâ tøhê lùã zianã tsouã zoúnâ láâ dehâ guiaâ laå jonã lùã guiohà iâ jouà laã juønè tsouã zoúnâ çúhå manè guiohà jáhã naunã guiaâ çánhã laå jmánã juáhãs çánhã laå manã çínã jiáâ juáhã tsouã guiaâ jáhã taã láhå jønè tsouã mánhå jmonå taâ iâ naunà dehâ jonã táhå láhå jønè tsouã lùã oå jónã jáhã nénâ jánhå taã jáhã nénâ luâ zianã nonê jáhã ænå baâ nénâ guiaâ manã tahà jmaønhå tsøã dehâ iã jonã baâ joúã tsouã mønâ tøhê lùã çáå guioã jeê guiohà einã manã jmónã taâ bahâ tsouã laã nenã lùã guiohà jáhã nénâ jáhã søã jmaønã jmaønã çíã nénâ jáhã nénâ søã juánhã ðùnâ tsøã iâ nainã janê laã jonã bahâ lùã jmonås søã tùhã tsouã Guiahå nionê ñanã laå jonã jmonå jáhã meinhâ lùã juáhã tsouã iã jáhã téhã tsouã ðanâ jáhã minhâ jmánã taã tiánã nénâ janê çuhå nénâ láhå jøè lùã çounã eã çounã jninå tsouã çounã taã çuhå çuuã baâ tsøã çuhå baâ tsøã láhå jøè jmaùnã ziaã jainã iã lùã aøè jeê guiohà tsouã láh jøè neinâ iã lùã ziaã dehâ ñanã laå jonã jáhã søã jmaønã zainâ nonê jáhã nénâ nénå ziaã mønã tøhê ðùnâ jáhã nénâ çónhã taã jianå iã lùã iã niunê tsouã tsouã niunê jáhã nénâ tsouã lùã iã jmaønå mønâ lùã mønã tøhê lùã iâ juáhã iã ðùnà tsøã nounhå tsøã iã çuhå jmaønâ laã jnánhà zianã jáhã nénâ juøè lùã mønâ tøhê iâ lùã jainã guiohà iã iã ronhå tsouã jnainã dehâ guiaâ çuhå tsøã lùã zióhà jnainã jonã iã jonã iã nenã lùã manè guiohà jáhã nénâ lùã møâ tøhê çaã tøhê lùã jainã lùã iã jnianâ jnainã guiohà tsouã iã jonê janê laã nenã lùã nionê nénå guioå bahâ tsouã guiohà nionêmønâ tøhê çaã laihà tsøã lùã iã chánhã jáhã meinhâ nénâ søã çuhå guiaâ tsùà nanà taùå jnainã jonã lùã jonã líã jniánã mønâ tøhê çaã çáå çuhå jáhã nénâ dehâ çaùâ jáhã monà láhå jøè nenã jonã tsùà nanà taùå minhà lønè lùã taùå minhà iã tsùà jonã nénå jáhå tiuã iã jonã mánhå çuéâ jmaùnã jánhå tiuã iã jonã mánhå loè jnainã guiohà tsouã iâ jonà dehâ eínã bahâ tsouã jonã guiohà lùã ninâ juáhã jánhå taã çaã jmónã tsouã çuuã zianã iã lùã chaè tsøã íã jeê guiohà mønâ tøhê jéã tsøã manã manãsøã líã chíâ jnainã guiohà mønâ tøhê çaã lùã çaã çaã tóhã lià dehâ mønâ tøøhê lioè ðùnâ jáhã minhâ nénâ søã lùã ðuhå nénâ dehâ janê laã jonã nionê nénå Janê æå taã tiánã ðuúnã guiohà jáhã meinhâ eínã ñanã jmánã ðuúnã guiohàs nionê mønâ tøhê janã tsouã lùã çáhå çáå çáå joúã dehâ ñanã juønè lùã mùnâ nionê iå laè guiohà jáhã nénâ nonê mønâ tøhê çáhå mønâ tøhê çáhå ñenås zianã tsouã lùnã søã aã joúã dehâ ñanã zianã tsouã nionê iâ jouà laã nionê taâ jonã iã tonhâ cháâ taâ iã nionå guiohà iã ðùnã søã lùã søã tánå jáhã jeinhâ jøè tiã jeínhà tsøã jáhã lùã guiaâ ziaã juøå guiohà baâ nénâ leínà leínà láhã lùã juøå bahâ tsùà lùã iâ tonhâ jánhã meinhâ nénâ juáhã tsouã iã lùã láå jønè søã lùnã jáhã naunã nénâ dehâ jonã nénå zianã tsouã lùã søã manã çiánâ tsùã søã mnanã ñenå láhãlùã guiohà láhåjønè neinâ jáhã nénâmanã ñenå tsøã einã hora chóàs láhå jøè laã nonã láhã iâ jonà jmonås tsouã søã guióã nonê mønâ tøhê lùã niónã tsøã lùã iâ çúhå guiohà jáhã mienhâ raã nénâ laê lùã guiohà juáhã jnanhà guiohà láhå jønè neinâ jáhã guiahå dehâ guiaâ zianã jáhã nénâ lùã gúã tsøã søã manã juáhãs mønâ tøhê çaã aøè maùnã manã iã téhã tsouã manã mønã siã iã jonã nénå maùnã manã siã jonã çuhå jáhã nénâ nonê iã jonã søã toúå tsouã guiohàs nonê nénå láhå jønè tsouã mønâ tøhê çáå laihàs guiaâ aã jonã lùã guiohà láhå jønè søã lùnã søã jmonå taâ iã lùã tánâ jáhã nénâ nonê janâå manã laihà tsouã nénã nonê lùã lù mønâ tøhê éhã manã ziaã dehâ guiaâ çianå jainã baâ aøè láhåjøè eã aøè iã jonã manã tsóâ ðanã tsouã lùã søã guióã jeinhâ chíà manã jonã lùã mønâ tøhê jéã tsøã manã manã manã touhå maùnã manã jonã manã aùà maùnã dehâ guiaâ çínhå manã lùã guã tià bahâ iã lù iã chánà jáhã eínã Iã chóà jáhã eínã sùhå çuhå tsøã iã ziaã iâ jonà mønâ tøhê mønâ tøhê manã lùã jainã guiohà maùnã manã jonã ðanã laå nenã lùã minhà iã guionê jnanà lùã guiohà laå çounã jáhã søã lùã søã çuønè jnanà jmonå eã jmonå tsøã dehâ jáhã søã jmonå iã laùhå iâ çonå tsouã dehâ iå jonã nénå zianã bahâ juøè nanà nenã suãuu jánhå taã søã taã guionê jnanà guiohà láhã láhã lùã taâ jmonå mánhå çinå mánhå janã ménhå laå çónhã nénâ søã manã jenè eã jmonå pahâ jnanà nenâ ñanã manã naunè jnanà lùã lù léhã tsouã einã einã iã laùhå jmonå jáhã nénâ lùã iâ çonå tsouã dehâ iã jonã laã nenã lùã guiohà láhå jønè neinâ jáhã jáhã søã lùã søã tionhâ iâ lùã iâ naunã dehâ jáhã lùã guénâ mønâ tøhê çaã nainâ